Binatang yang hidup di aek tu selain ikan banyak sih, ular jugo biso hidup <hesitation> di aek, kayak buayo, terus kek berang berang jugo tapi iya dak kek ikan sih, dulu sebelum sini tu pernah ku nyari ikan tu malam-malam nyari ikan tu kesenter samo ular, tapi teman ku tu dak tau itu ular, pas di kecek tu ular kalau aku nemu ular tu langsung ke-ke takut gitu terus siput, siput tu ado jugo yang di aek tu, kalau disini tu ado jugo yang disawah tu batutut kalau dak salah namo nyo, itu jugo dalam aek, kek kura-kura atau labi-labi tu di aek kalau di tempat ku dulu tu banyak kubu tu nyari labi-labi tu di aek lah